Ay, <hesitation> telefaoninakay leroa tsy haiko nisy application za nikitikitika videmate iny nisy application tsy haiko canva zay tafiditra tao bakeo raha i tsy haiko aby ataoko ino raha io, bakeo i nikitikitiko to nikitikitiko to de haiko amin-jaye hoe ino mo raha ampiasana anazy io, haiky zio modimodifiena sary raha karakaraha reny fa izy ndraiky tsara fa de tsy de haiko tsara aby he karakôry.